Najndyee na cwito̱o̱ꞌya chu cwito̱o̱ꞌya ñequio chiꞌ enero, chiꞌ febreo, chiꞌ marzo, chiꞌ abril, chiꞌ mayo, chiꞌ junio, chiꞌ julio, chiꞌ agosto, chiꞌ septiembre, chiꞌ noviembre ndoꞌ na cweꞌ matsꞌia cwilancwiindyo̱ chu ñequio chiꞌ diciembre.